ཐ་ཆམ་གི་མིང་ལབ་གོ་ན་ང་གི་རིག་ཁན་ཁན་གི་ཆམ་ཤེས་སེའུ་ང་ཆི་ལྷོ་པོའི་ཆམ་དེ་ལས་མེན་རིག་གི་ཆམ་དེ་ལས་བྱང་གི་ཆམ་དེ་ལས་དངུལ་གི་ཆམ་ཆུ་ཡ་གཅིག་ཤེས། ང་ཆི་དན་འཛོམས་ལྷོ་པོའི་ཆམ་གི་སྐོར་ལས་ལབ་གོ་ན་དན་འཛོམས་ཅ་རབ་དེ་ལས་དེ་འཆི། ཐ་དེང་སྐོར་ལས་ཤུ་ག་ན་ལུ་གཅེས་པོ་གཅིག་ཧེ། ཐ་ཞོ་སྐོར་ལས་ཆོས་མན་པ་བྱང་གི་ཆམ་གི་སྐོར་ལས་ལབ་གོ་ན་ང་གི་ཆོས་གི་ཆམ་ཆུ་ཡ་ཤི་བ། ཞོ་ཤེས་ར་ང་གི་ཆོས་མོལ་ཏོ་གཅེས་པོ་གཅིག་ཤེས།